Ka̱she iya̱m nkang i ga nzhi te n ɗom ìva ya ji. Ipir iga nɗom ìva na ji ta̱ pa̱ ìva pa̱ te i yà datkulung ku unəmləbər ji. Na n yà ki ìva ka̱ nzhi mi, ìva ta te a kpak nnap nnəm a mi byet. A yà ìva ta ka̱ nswak unəm uro pa̱ nzhi miol anung ma là nnap a na ko n wor aɗiɗin n là pa̱ u pa a le te ìva ta i le. A yà pa̱ ki izwam, a yàpa̱ nnəm ka ngga mɓa ki izwam kang mɓa nkpap anung nkəlang ga nzhi mi kang ìva ta swak a swak kand nlà nnap ki ichu mi a fe ichu mi nlà pa̱ upən nyi pa̱ mmami na ka̱t ɗo. Ìva ta i fe ichu mi te i le iya̱m wo iga i təm. A yà pa̱ unəm chən a ɓa te uza̱ i swak aswak pa̱ na a nyám pa̱ unəm chən u wa ɓa ka̱ nkpap anung nkəlang. Te i nyám a yi rak pa̱ unəm uro wa a ɓa chit te igi bol anung nkəlang. A yà pa̱ iya̱m ro ka̱ nnap, Ka̱she nzhi ko uza̱ fe nvəng shar, te uza̱ i fa uza̱ ga i dər. A yà pa̱ unəm uva uza̱ nyi pa̱ unəm uga ashe nzhi ka̱t, te uza̱ i swak na te i nyi pa̱ unəm ugafak a ɓa ashe nzhi chit. Ti i fa mí ɓəp na ipipir a yà pa̱ ka̱ awalang a noro va mmayi ka̱ rəng pa̱ a màl pa̱ unəm uro a yà ka̱she nzhi ka̱t. A yà pa̱ mwote mma tar nra chit kang u ɓu tar ka̱ sa̱l aro va u tar ka̱ bar nggo u tar ka̱ yi nggo mwote unəm uro ɓa ayi te ìva ta i wong ka̱ na. Te ya ìva pa te i nəm wa anəmləbər ka̱ walang aro, ka̱kul pa̱ ìva te i fe ichu anəm fe. Kuma i kpak nnap nnəm kpak ûnəm. Te ka̱she iya̱m nkang ga nzhi pa̱ chachat te mma̱n ki ìva na ji ka̱kul pa̱ nya nka̱mshi va̱ ya ìva ka̱ nəm a mi. ìva iro te onəm va̱ pa̱ kap ka̱ mɓa nzhi ɓu mwote onal ɓu ka pa̱ kulum te ka̱ mɓa te i ya oza̱ te i nyi. A ya pa̱ Uza̱ ya uro ka̱ mɓa kang uza̱ ɓang nnap apir a nnap va̱ uza̱ i nap tə a yà pa̱ uza̱ ka̱ nnap pa̱ <hesitation> te i ɗom te, unəm unoro va ka̱ mpak inok mɓa nzhi ta te uza̱ nyi na nyi, te nyi rak pa̱ to unəm va̱ ka̱ mɓa ta te unəm va upipe ka̱ nzhi ta ka̱t, i fa te mí ɗat na. Ìva a ya pa̱, ìva inəna̱n ya wat te ɓu ya ovan ka̱she nzhi ma ɓu ya ìva ta i nəm nsal ko oza̱. Ko ovan a nəm nsal ka̱ na ma i ka̱p oza̱ ka̱t. A yà pa̱ ìva ta ka̱ nswak unəm uro kang mmami unəm uga nzhi n yà ka̱t ko ovan ma yà ka̱ oza̱ i là nnap a na pa̱ kai sat. I ɗa̱t na te, ìva i fife bam ka̱ ka̱t te oro ma i ga abar ga ki ìva te ìva ta i ka̱mshi ɓu iga i kpan izhe izhe ga anyin kpan a ɓu i wur i wur izum wur ka aɓo iya̱m nkang i ɓwanɓwan te ìva iga i kpan a ɓu te n ɗom ìva yà ji ka̱she iya̱m va̱ pa̱ kpakta̱kat mmayi ká̱ iya̱m nkang ga nzhi á.